komið þið sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld förum við á keppnina mín framtíð í Laugardalshöll heyrum í hressum krökkum sem gera

og kynnum okkur söngleikinn um hana Matthildi í Borgarleikhúsinu ég heiti Sævar og nú verða sagðar Krakkafréttir þrívíddarprentun vélmenni garðrækt sýndarveruleiki og smíðar eru aðeins lítið brot af því sem verður í boði í Laugardalshöll um helgina mín framtíð Íslandsmót iðn og verkgreina

hófst í dag þrjátíu iðn verk og tæknigreinar taka þátt í mín framtíð tvö þúsund og nítján um sjö þúsund grunnskólanemendur alls staðar af landinu munu koma fyrstu tvo dagana til að skoða prófa og fræðast flestar greinar eru með keppendur á Íslandsmóti iðn og verkgreina og unga fólkið sýnir réttu handbrögðin í sinni grein þrjátíu og þrír framhaldsskólar alls staðar að af landinu kynna fjölbreyttar námsleiðir nemendur kennarar og

náms og starfsráðgjafar svara spurningum um allt það sem gestir vilja vita á laugardaginn eru fjölskyldur sérstaklega velkomnar og ungir sem aldnir hvattir til að koma og fræðast og skemmta sér nánari

upplýsingar um hátíðina er að finna á verkidn punktur is er nýr þar sem krakkar í frístundaheimilinu selinu við Melaskóla koma saman og spjalla um það sem er þeim efst í huga nýtur mikilla vinsælda og er sístækkandi heimur fræðslu og afþreyingarefnis selið hefur tekið þessari þróun fagnandi krakkarnir fá þar að gera tilraunir með þennan skemmtilega miðil í vikulegum þætti og þau fá sjálf að ráða för við sem sagt spurðum þau bara áður en við byrjuðum okkur fannst það besta hugmyndin að leyfa þeim bara að ákveða hvernig þetta yrði þannig áður en við byrjuðum þáttinn þá spurðum

það væri eitthvað sem sem væri þeim ofarlega í huga og þau eru auðvitað alltaf stútfull af hugmyndum þannig við hefðum örugglega getað talað við þau í marga klukkutíma sko krakkar úr frístundaheimilinu selinu við Melaskóla velja sjálf umræðuefni þáttarins hverju sinni þau segjast hæstánægð með að fá að búa til útvarp og umræðuefnið er fjölbreytt við töluðum bara alls konar og við töluðum og sprengidaginn í Borgarleikhúsinu hefur verið mikið að gera undanfarnar vikur við að undirbúa söngleikinn Matthildi Matthildur er óvenjulega gáfuð tilfinninganæm og lítil stelpa og með sérlega ríkt ímyndunarafl við skulum skreppa aðeins niður í

þar sem undirbúningur er í fullum gangi Matthildur er um stelpu sem lætur ekki stoppa sig og lætur ekkert fara inn á sig þótt það sé búið að segja eitthvað

hún er mjög klár og hún les fullt af bókum eins og til dæmis hún lesið alveg bara örugglega tíu bækur eða eitthvað á einni viku bara svona þykkar mamma

og pabbi eru rosalega vond við hana og leyfa henni ekki að lesa og hlusta ekki á hana

gera alls konar sko ég leik Öldu og hún er með svona tvær fléttur og

líkar ekki við fléttur og þannig að í sýningunni heldur hún í flétturnar og hendir henni út í salinn svolitlum vandræðum sko hann stelur sneið af tertunni hennar Karítasar

hann endar með því að þurfa að borða þriggja hæða köku og

hennar sko sjaldgæfar

í Suður Kína hafa mjög blekkjandi nafn og útlit eru nefnilega skyldari kindum en bæði kúm og geitum